Pos hueraparti la miel que hazin las abejas sonin mu emportantis pal meyu ambienti, palas plantas poel polinizal-si i assegurandu que aigan prantas i, velaí, los alimentus que mos comemus. Amus, que sin abejas, fruta i verdura pos no la comías. Izin que la tercel parti de tolo que comemus passa polas abejas. I alogu los otras cosas que salin dela colmena i que tamién gastamus. Assinque no les tengas mieu i no las matis!